E martë më kujton planifikimin dhe organizimin. Është një moment i mirë për të rishikuar objektivat e javës dhe për të bërë rregullime, duke u siguruar çë të mbetem në rrugën e duhur për të arritur atë çë kam planifikuar.